Fomba fanaovana taratasy dia: maka an'ilay hazo ianao dia hamainina lay izy de avy eo tetehana lay izy atao manify, avy eo atsofoka anaty milina fanamboarana taratasy lay hazo efa maina sy voatetika manify.